Ríí xndú miga̱ꞌ rí naꞌphu xa̱bu̱ miꞌpha̱a̱ rí na̱niꞌnúúꞌ ñajuun láxá, láxá mba̱ꞌju̱ mangaa, rigááꞌ ikhaa rí nutháa̱n láxá kajée̱, ngaa̱ rígá láxá mba̱ꞌju̱ xúkhu̱ má limúu̱ mangaa, náá ejmúu̱ ikhaa rá, nagu̱ma jma̱a iya thaŋuu, nuni̱ méjáa̱nꞌ jma̱a. a̱a̱nꞌ júwá má tikhuun rá tsú nuni̱ rí ma̱gu̱ma méjúúnꞌ rí nutháán bólí xa̱bu̱ xógí ríꞌkhui̱ nuni̱ jma̱a rííꞌ nxdú miga̱ꞌ rígi̱ꞌ. Xúꞌkhu̱ má ikíjua̱n mangaa, nata̱ꞌjo̱o̱ má ikhí jumu̱ꞌ ikhúún rá numuu rí miga̱ꞌ máwáa̱ tikhu, ngaa̱ nuni̱ méjáa̱nꞌ iya thaŋuu má rígi̱ꞌ, nuni̱ má tikhuu̱n jma̱a rí migúwán rí naꞌni miꞌxá ndaskui̱i̱ꞌ rí nuni̱ gúkuíi̱ rí nuxnambiꞌjíí xa̱bu̱ niébé, xógíꞌ ríꞌkhui̱ má nuni̱ nuni̱ xa̱bu̱ eyo̱o̱ ikhuúún rí xndú miga̱ꞌ rigi̱ꞌ. Ngaa̱ mixtiꞌkhu má inii xunii ejmaa rá, ngaa̱ mixtiꞌkhu má enii a̱a̱a̱nꞌ xunii ndasko̱ꞌ mangaa xunii ndaskui̱i̱ꞌ mámbá xndú ríiꞌ ne̱tha̱ rígi̱ꞌ. Ngaa̱ mbóó má rí nda̱yo̱o̱ rá rí nandoo najmúu̱ xa̱bu̱ mangaa rí limúu̱ rá numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ nambáyuu ríndoo̱ naꞌñuu díta̱ꞌja̱ xa̱bu̱ ithi, xúꞌkhu̱ má inúú, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mérú rí xndúú mangaa rá, najmúu̱ mangaa ríꞌkhui̱ náa̱ꞌ naꞌñuu ditaꞌja̱ xa̱bu̱, o̱ najmúu̱ náa̱ ginitsu. náa̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱ ríndo̱o naꞌphu yaꞌduun xa̱bu̱ o̱ a̱jndo̱o náá má rí ganitsu rá, najmúú limúu̱ náa̱ yaꞌju̱ tikhuun.